Eti uwem, emi owu enyene ekenade ndiyene nfan ke mbokiduñ ke ufok ma ke ebi owu ndidu uwem eti mkpoñ edimere etud ebine eyin eka mkpọñ ukpọñ edimere ikañ ebine eyin eka edem mkpoñ edimere etu ebin uwem uwem ntro ufake ndidu ke otu owu, uto uwem ntro edi uwem emi Abasi enyemde nnyin ide ke ebi nnyin uwem emi ofo ekudde ke ifanke owu ndidu ma eyin eka, ifanke owu ndinam nte mme imem okro ntinde do emende etnd mkpo ete itetibe edinere edinene, etud ebine owu akpri ufana ete isine ke ufok emen ikañ ebine owu, nto uwem ntro ifanke uwem emi akpafa de owu ndidu edi uwem emem uwem emem amam mkpo edike owu eduede tin ofo atrin onoe mkpo ofo anamde eside emo inemke edieke usuñ odude ndinam emem anam emem owu ndidu ke emem afan akan owu ndidu ke uwem eti uwem oro minenrke Abasi esid